Ko jeeynge hokkata wantilateer doole haa waawa yirlaade. So yirliima, nde ɓuri waawde yirlaade fof, nden ɓuri waawde hokkude henndu. Ko ɗum waɗta wantilateer hokka henndu batte ene yirlo ko yaawi.